<hesitation> sarten, nxu xetixunu xa kadawaanu in dine tinu, xa kadawaanu in ndeteyasa xa kadawaanu oxa te da kidinu díla oxa datyonu biste oxa datyonu nda nx xeniu. Sarten te kidí, kidí, te kidí <hesitation> ndeyu xa kanu kidí in xeniu xa iyo ndeyu ñu iyo ndetiyi ñyo akuno, ñyo ñyo ñaxo ñuñinu xa kadindu du ñu nu ñíu, te kidí ñu ko xa datyo xi xa ndeyu kanu, nxu ku ndaku trasti kidí ñu ñxu xeniuxi, ñxu xeti'uxi. <hesitation>